أكثر شيء طريف شفته على الإطلاق كان مقلب حصل في إحدى الحفلات كنا احنا ،والأصدقاء متجمعين <hesitation> فواحد من اصدقائنا قرر يسوي مقلب في صاحب عيد الميلاد وحط له بدل الكريمة صلصة أو شيء غريب -و-وصاحب عيد الميلاد <hesitation> لما يجى يقطع الكيكة انصدم و ضحك وترى كل الموجودين ضحكوا وانصدموا بعدما انكشف المقلب صرنا نحكي عن <hesitation> مواقف.